komið þið sæl menningin heilsar frá Hafnarhúsi þar sem Hönnunarmars var settur með pompi og prakt í ellefta skipti hönnuða og arkitekta hér á

það syrtir í álinn í efnahagslífinu en þú komst inn á það í í setningunni að það er ástæðulaust fyrir hönnuði að leggjast í kör jájá ég held að í öllum áskorunum felist tækifæri og það eru mikil tækifæri fyrir hönnuði og arkitekta á Íslandi í rauninni eru þau verkefni sem blasa við bara mjög mikil við þurfum að breyta breyta hvernig við erum að gera hlutina og hönnuðir hafa þar stóru hlutverki að gegna þið hafið staðið af ykkur aðra kreppu öllu

dýpri en þessa það er að hátíðin byrjaði við erfiðari ástæður en núna já í raun fyrsti Hönnunarmars var haldinn undir dynjandi slætti búsáhaldabyltingarinnar þannig að við í raun spyrntum við fótum og hófum þennan Hönnunarmars og kynningu á hönnun og bara umfjöllun um hönnun sem tæki til breytingar nýsköpunar

verið mjög áhugavert að fylgjast með hvernig samfélagið er búið að þróast síðan þá og

verkefnin okkar sem speglun í gegnum það og alveg upp í

og svo núna erum við komin á stað þar sem maður veit ekki alveg hvert við erum að fara

trú á að við séum að fara í mikla efnahagslægð það eru blikur á lofti í ferðaþjónustu en við höfum kannski líka færst of mikið í fang og hlaupið

þurfum kannski að vanda okkur betur efla gæði og virkja hönnuði fjöldi hönnuða sem tekur þátt í í ár íslenskir sem erlendir hverjir eru

í Norræna húsinu það

eru nokkuð margar norrænar sýningar það er í hafnarborg og

Hönnunarsafninu mjög áhugaverð sýning úti í Gróttu maður kemst bara eftir flóði og fjöru margar

fjalla um sjálfbærni og skoða hvernig við erum að lifa og huga að náttúrunni og nýjum aðferðum einn af föstum liðum

er auðvitað þessi sýning hér

þar sem Félag íslenskra teiknara er Kristín Eva Ólafsdóttir formaður

á að afhenda verðlaun já við veitum einu sinni á ári verðlaun erum með uppskeruhátíð

aðalverðlaun það er svona tímanna tákn í ár en er mikil gróska í ár við skynjum mikla grósku mikill fjöldi

og fjöldi félagsmanna hefur aldrei verið meiri þannig að við erum bara bjartsýn á framhaldið kærar þakkir fyrir spjallið það er auðvitað fleira að gerast hér í Hafnarhúsi heldur en hér í portinu Guðrún Sóley er stödd uppi í sal b

á efri hæðinni það er ögn rólegra yfir hér en engu að síður spennandi hlutir að gerast ég er hér með tvo stórtæka þátttakendur í Hönnunarmars hjá mér hana Maríu Kristínu og Brynjar María þú ert sýningarstjóri þessarar sýningar hér fyrir geturðu sagt okkur frá henni já hér er

kemur til landsins á vegum dansks sem heitir Adorno og hérna eru til sýnis verk tuttugu og átta hönnuða eða

og handverks sýningin var fyrst á Chart art Fair í Kaupmannahöfn síðasta og er núna komin á Listasafn Reykjavíkur

séuð stórtækir þátttakendur í hátíðinni Brynjar þú átt til dæmis verk á þessari sýningu þú hélst fyrirlestur á talks í dag og svo

þína eigin sýningu í hafnarborg geturðu sagt okkur frá henni já ég vinn með deili stúdíói með við vinnum saman með ótrúlega mikið af miðlum og njörvum okkur

ekki við eitthvað ákveðið þar af leiðandi ákváðum við að reyna einhvers konar að kortleggja eitthvað ferli og leyfa öllu

að flæða inn í rýmið

frá skissum yfir í teikningar hugmyndir og

á sér allt stað á sýningunni á stóru borði og á einhvers konar plötum sem liggja um rýmið hún mun lifa lengur en bara í mars já alveg fram í lok maí held ég og Hönnunarmars teygir úr sér um allt höfuðborgarsvæðið María Kristín meðal annars má sjá hluta sýningarinnar á þér sjálfri þú ert klædd í er það ekki verk eins hönnuðarins talks í dag hún gerði þennan bol í og verður sem sagt þar á

að kynna meðal annars skýr skilaboð

gleðilega hátíð takk fyrir þá þakkar menningin